Ny zava maniry iñy tsy raha mandre marary, ndra raiky fa mety ho faty avao no raha ela ela vao mitombo ndraindraiky no tapahin-teña izañy raha maniry raiky; fa io ndraiky tsy ary maheno marary manahaky biby iñy ndre ratraratrañao da tsy henony àby marary.